Ko idii fof ko siftorammi e cukaagu am ko ñande wootere miino e nene am amin ɗannoo, amin njaha wuro maɓɓe. E laawol he, min ngonnoo ko yahde e dow saret, saret ngaari. Ngaari ndi soorti, ni woni min caami. Nafi tan ko min ngañaaki.